<noise> سكريات الطّفولة كتير حِلوة بي حياة الإنسان كتير بينبسط الإنسان بس يتزكّر زكرياتو هوّ وطفُل بيتمتّع فيا وبينبسط فيا عندي زِكريات الطّفولة إنّي كنت إلعب أنا وولاد الحارة لمّا كان بيتنا بالحارة كان بيتنا تئريباً مألّف بالحارة من تل أربع طاعشر بيت والأربع طاعشر بيت كلّياتُن كان في عِندُن ولاد ونلعب مَعُن وأهمّ اشّي بالنّسبة إلي إنّو هنّي كانو يحبّوني لإنّو أنا كنت الزغيرة والمدلّلة بيناتن، <noise> وهنّي كلُّايتُن تئريباً كانو أكبر منّي مِشان هيك ضلّيت بي راسُن وأنا ضلّو هنّي بي راسي إلعب أنا ويّاهُن، نِطْلع بساتين، يحطّوني بالمرجوحة يمرجحوني، يكزدروني، يشترولي كل الإشيا الطّيبة الّي أنا بحِبّا، يعني بيتسابئو عليّ لحتّى يلعبو معي. وكانو أكتر شي يحبّو إنّو كل الوئت يمشطولي شعري لإنّو كان شعري طويل وحلو ويحبّو إنّو هنّي يرتبوني، مِشان هيك هيدي الزّكريات أنا علطول ما بتروح <noise> من راسي زكريات الطّفولة من أحلى ما يكون. <noise>